Dómarafélagsins segir stuðning pólskra stjórnvalda við málstað Íslands í Landsréttarmálinu vera áhyggjuefni það viti ekki á gott þegar stjórnmálaflokkar sem tala gegn mannréttindum og sjálfstæði dómstóla telji sig vera á sama báti og Ísland lögreglan þurfti að bjarga

frá ásókn fjölmiðla þegar hún kom á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í dag fræða þarf börn og unglinga betur um alvarleika stafrænna kynferðisbrota að mati saksóknara þolendur veigri sér oft við því að leita til lögreglu hlemmur verður bíllaust svæði en gangandi og hjólandi vegfarendur fá margfalt meira pláss samkvæmt tillögum að breyttu deiliskipulagi stjarna Björgvins Halldórssonar fyrir framan Bæjarbíó í Hafnarfirði hefur verið fjarlægð Hollywood komst á snoðir um og var ekki skemmt

gott kvöld

sig vera komna í sambærilegan flokk og Ísland á alþjóðavettvangi þetta segir formaður

um stuðning pólskra stjórnvalda við málstað Íslands í Landsréttarmálinu fréttastofa greindi í gær frá því að pólsk stjórnvöld hafi lýst yfir stuðningi við málstað Íslands í Landsréttarmálinu sem nú er rekið fyrir Mannréttindadómstóls Evrópu dómstóllinn hafði áður úrskurðað að Sigríður Andersen þáverandi

dómsmálaráðherra hafi brotið lög við skipan dómara í réttinn pólsk mannréttindasamtök og umboðsmaður almennings í Georgíu lýstu hins vegar stuðningi við niðurstöðu Mannréttindadómstólsins stjórnvöld í Póllandi hafa á undanförnum árum undir forystu stjórnarflokksins laga og réttar sætt miklu ámæli Evrópuríkja fyrir að vega kerfisbundið að sjálfstæði dómstóla í landinu Kjartan Bjarni Björgvinsson formaður

Íslands segir að í því ljósi sé stuðningsyfirlýsing pólskra stjórnvalda mikið áhyggjuefni það er ákveðið áhyggjuefni að flokkar sem í rauninni tala gegn mannréttindum og sjálfstæði dómstóla að þau séu farin að hoppa á einhvern vagn með Íslandi á alþjóðavettvangi í þessum málaflokki Kjartan Bjarni segist ekki geta sagt til um hvort stuðningsyfirlýsing Póllands beinlínis skaði málstað Íslands fyrir ólíklegt að dómarar láti hana hafa áhrif á störf sín það er engu að síður áhyggjuefni að Pólverjar telji íslensk stjórnvöld vera komin í einhvern sambærilegan flokk og þau eru Kjartan Bjarni bendir enn fremur á að pólsk stjórnvöld hafi fengið á sig áfellisdóma frá dómstól Evrópusambandsins og því sé mögulegt að stuðningur þeirra við málstað Íslands sé einhvers konar millileikur í þeirri baráttu Dómarafélagið hefur áður lýst yfir áhyggjum

af þróun mála í Póllandi og fyrr á árinu fóru fulltrúar þess til Póllands og ræddu við pólska kollega sína Kjartan Bjarni er afar uggandi yfir stöðu þeirra dómarar í Póllandi þau sæta rógsherferðum stjórnvalda það er verið að víkja þeim úr embætti áður en tími er til kominn og allt í því skyni til að draga úr sjálfstæði dómstóla eða draga úr réttindum hinsegin fólks auka misrétti kynjanna og þetta er af þessu stóra plani núverandi stjórnarflokka í Póllandi lögreglan þurfti að skerast í leikinn þegar sænski mætti til loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í dag hún var hundelt af fjölmiðlum og öðrum sem vildu bera hana augum vegna ásóknar fjölmiðla og annarra þegar hún kom til

henni var fylgt um hvert fótmál þar sem hún slóst í hópinn með öðrum ungmennum sem að hennar fordæmi blésu til

í borginni í dag ekki eru allir á einu máli um loftslagsbreytingar og áhrif þeirra forstjóri loftslagsmála

Sameinuðu þjóðanna minnti á mikilvægi þess að taka mark á vísindum ráðstefnan er haldin árlega í fyrra var hún í Póllandi og Katowic samþykktin þótti marka tímamót hún fól í sér nánast fullbúið regluverk og leiðarvísi um hvernig skuli vinna að markmiðum Parísarsamkomulagsins í ár er stefnt að því að klára regluverkið sér í lagi sjöttu grein þess sem snýr að viðskiptakerfi sem gerir þjóðum sem standa sig vel í að draga úr losun kleift að selja öðrum ríkjum losunarkvóta Ólöf er mikil samstaða meðal þjóða á loftslagsráðstefnunni það er ekki gott að segja kostaði langar og strangar samningaviðræður stafrænt kynferðisofbeldi gegn börnum færist í vöxt með aukinni netnotkun barna og unglinga

segir að oft veigri þolendur sér við því að leita til lögreglu af ótta við frekari dreifingu myndefnis stafrænt kynferðisofbeldi er oft skilgreint sem hvers kyns opinber birting á kynferðislegu myndefni án samþykkis þess sem kemur fyrir með aukinni netnotkun ungs

fólks er orðið algengara að unglingar taka af sér myndir eða myndskeið sem kemst svo í hendur einhvers sem dreifir því eða hótar dreifingu verði ekki farið að tveggja daga ráðstefnu um

gegn börnum á netinu lauk í Háskóla Reykjavíkur í dag Kolbrún Benediktsdóttir og Þorbjörg Gunnlaugsdóttir

um mál sem þessi sem komið hafa til kasta lögreglu og dómsvalds þær segja brotin hafa færst í aukana og umfang þeirra

aukist það er kynslóð

ýmsar ástæður geti legið að baki meðal annars viti fólk oft ekki að brotið sé refsivert þá veigri þolendur sér við því að leita til lögreglu af ótta við frekari dreifingu myndefnisins

sama stað og við vorum með önnur kynferðisbrot fyrir

mildaði í dag dóm yfir Jóhannesi Baldurssyni fyrrverandi framkvæmdastjóra fyrirtækjasviðs Glitnis og sýknaði Pétur Jónasson fyrrverandi starfsmann eigin viðskipta í stóra Glitnis Jóhannes fékk tólf mánaða dóm í héraði en hann var skilorðsbundinn í Landsrétti þar sem málið dróst mjög á langinn Pétur fékk sex mánuði í héraði en var sýknaður í Landsrétti Landsréttur telur að ekki sé hægt að slá því föstu að hann hafi með viðskiptum sínum ranglega gefið til kynna framboð eða eftirspurn hlutabréfa í bankanum með áformum um að fá

fjárfesta að brimi h f nýtir félagið sér áratuga gamla heimild í lögum segir lektor við Háskólann á Akureyri á næsta hluthafafundi brims verður stjórn falið að finna leiðir til að auka erlenda slíka fjárfestingu útgerðarfélag Reykjavíkur stærsti hluthafinn í brimi h f hyggst leggja til að stjórn brims verði falið að undirbúa tillögur í þremur liðum sem miði að því að sækja aukið erlent fjármagn

inn í félagið meðal annars kæmi til greina að breyta brimi í eignarhaldsfélag og að stofna erlent félag

í norsku Kauphöllinni erlend fjárfesting í íslenskum sjávarútvegi var bönnuð þar til nítján hundruð níutíu og sex að löggjafinn opnaði fyrir óbeina fjárfestingu eftir ákveðnum leiðum

hjá fyrirtækinu sem

fyrir hluthafafund þá sýnist mér að þarna sé verið að fela stjórninni

að sækjast eftir erlendu fjármagni í samræmi við ákvæði laganna og hann segist ekki þekkja til annarra dæma þar sem þessi leið hafi verið farin en verði af þessu og komi til fjárfestinga þá séu þær

til ráðherra og ráðherra getur gripið inn í ef hún fer fram yfir leyfileg mörk talandi um ef þetta fari í gegn skapast þarna fordæmi sem fleiri muni fylgja ég held að það sé nú ómögulegt að segja til um það þarna erum við allavega með fyrirtæki sem er að kanna leiðir til þess að leitast eftir erlendri fjárfestingu í samræmi við ákvæði laganna kannski er það skiljanlegt í ljósi þess að fyrirtækið er þegar skráð á markaði ég get ekki sagt til um það það verður bara tíminn að leiða í ljós umfangsmikil verkföll opinberra starfsmanna héldu áfram í Frakklandi í dag verkfallsaðgerðirnar hafa lamað almenningssamgöngur skóla og sjúkrahús verkfallið beinist að breytingum sem stjórn

Macron Frakklandsforseta vill gera á lífeyriskerfinu samkvæmt þeim á meðal annars að hækka eftirlaunaaldur úr sextíu og tveimur árum í sextíu og fjögur stjórnvöld segjast ætla að halda þessu til streitu þrátt fyrir verkföll frakkar eru ekki óvanir raski vegna verkfalla en í þetta sinn virðast sumir búnir að fá nóg leigubílstjóri segist hafa fengið greitt fyrir að vera milligöngumaður leigumorðingja og hátt settra manna sem vildu hana feiga var myrt með bílsprengju í október tvö þúsund og sautján fyrir tæpum mánuði var leigubílstjórinn Melvin Theuma handtekinn á flugvellinum

þá leysti hann frá skjóðunni og sagði lögreglu meðal annars frá því að auðjöfurinn hefði greitt leigumorðingjum fyrir morðið fenech hefur verið ákærður fyrir morðið en neitar sök á dögunum fann lögregla handskrifað bréf leigubílstjórans þar sem segir að Keith Schembri fyrrverandi aðstoðarmaður forsætisráðherra Möltu

hefði ásamt skipulagt morðið og þrír menn sem hafa áður komist í kast við lögin voru handteknir stuttu eftir morðið fréttastofa Reuters vissi um það en sagði ekki af því fréttir til að spilla ekki fyrir rannsókinni þegar Reuters greindi frá málinu fyrir skömmu kom í ljós að mennirnir þrír voru ráðnir til að fremja morðið þúsundir hafa mótmælt á Möltu undanfarna daga mikill þrýstingur er á forsætisráðherrann að víkja strax en hann segist ætla að hætta í janúar fjölskylda

ítrekað gagnrýnt stjórnvöld og lögreglu fyrir framgöngu í málinu ekki síst fyrir það að gangi laus sonur hennar sakar lögreglu um að hafa sleppt honum svo hann geti hylmt yfir glæpinn í vikunni staðfesti fyrir rétti að Schembri hefði komið til hans leiðbeiningum um það hvað hann ætti að segja lögreglunni meðal annars í gegnum sameiginlegan lækni sem vitjaði þegar hann var í haldi hlemmur verður bíllaus innan þriggja ára verði nýtt deiliskipulag að veruleika skiptar skoðanir eru meðal verslunarfólks í nágrenninu Hlemmtorg margfaldast að flatarmáli samkvæmt nýju

sem hefur verið samþykkt til auglýsingar á að loka fyrir almenna bílaumferð frá gatnamótum Laugavegar og

þá verður Rauðarárstíg lokað við Hlemm eingöngu almenningsvagnar verða leyfðir allt í nafni öryggis gangandi og hjólandi vegfarenda og loftgæða með þessu stækkar torgið í kringum Hlemm úr

fermetrum í fjórtán þúsund og fimmhundruð í

deiliskipulaginu er talað um að gönguleiðir við Hlemm séu oft óljósar og gangandi vegfarendur þurfi að þvera Hverfisgötu fyrir framan vagna sem eru í þann mund að leggja af stað

bílastæði gert er ráð fyrir að þeim fækki um áttatíu það er verið að bæta aðgengi gríðarlega með bætingu strætó og uppbyggingu borgarlínu fólk er ekki

taka strætó niður í bæ til að labba

við erum Íslendingar og það er mjög kalt þannig þú sérð fyrir

að bíllaus Hlemmur sé að fara að koma niður á rekstrinum hjá ykkur já ég myndi halda það það verða nú einhver bílastæði hér í kring vonum það bara gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist í vor og þær taki ekki meira en þrjú ár endanlegar kostnaður liggur ekki fyrir við

af torginu við getum byrjað að breyta nú þegar viðmælendur okkar töluðu um að reynslan með framkvæmdir hjá borginni væri ekki góð og höfðu áhyggjur af þetta tæki of langan tíma ég hef fullan skilning á því við erum algjörlega á tánum hvað þetta varðar og erum búin að endurhanna okkar ferla hvað varðar ekkert lát er á skógareldum sem geisa í Nýja Suður

í Ástralíu eldar loga á hátt í tvö hundruð stöðum víðs vegar um ríkið og illa gengur að ráða niðurlögum þeirra sex hafa látist vegna skógarelda frá því þeir kviknuðu fyrst í september og hátt í sjö hundruð heimili hafa orðið eldi að bráð gífurlegan

meðal annars yfir Sydney stærstu borg Ástralíu slökkvilið vinna sleitulaust að því að ná tökum á

veður er hagstætt um helgina samkvæmt veðurspám en næsta vika lítur afar illa út svo virðist sem Hollywood hafi auga með Hafnarfjarðarbæ bænum barst beiðni að utan um að stjarna í Hollywood stíl í gangstétt við Bæjarbíó yrði fjarlægð það hefur lengi tíðkast að skærustu stjörnur Hollywood fái stjörnu sér til

heiðurs á gangstéttarhellum á

Hollywood í Los Angeles rauði

hér við Bæjarbíó í sumar og blásið var til mikillar veislu þegar Björgvin Halldórsson var heiðraður og stjarna lögð hér í gangstéttina honum til heiðurs hana er þó ekki lengur að finna viðskiptaráðið í Hollywood komst á snoðir um stjörnu Björgvins í bréfi til bæjarráðs Hafnarfjarðar kvartar ráðið

undan notkun Hollywood stjörnunnar frægu sýnt þótti að þarna væri beinlínis verið að herma eftir þeirri hefð sem skapast hefur í Hollywood það væri ólögmætt og þess var óskað að stjarnan yrði fjarlægð án tafar bænum berst þetta bréf að utan og bænum ber bara skylda að svara því bréfið var svo lagt fyrir bæjarráð í í gær bæjarráð segir í svari sínu að þó Hollywood stjarnan sé höfundaréttarvarin í Bandaríkjunum sé ekki þar með sagt að sá réttur yrði staðfestur í íslenskum eða evrópskum rétti engin réttarfordæmi eða bein lagastoð séu fyrir hendi til þess að staðfesta það ráðið viðurkenni samt vernduð vörumerki og tákn stjarna Björgvins hafi því verið fjarlægð Björgvin vildi ekki veita fréttastofu viðtal vegna málsins hann segir á Facebook að verið sé að laga stjörnuna að hafnfirskum stíl nú er auðvitað þessi stjarna

sett upp af forsvarsmönnum

þeir tóku ákvörðun um að fjarlæga hana hún er væntanlega að taka einhverjum breytingum i þessum töluðu orðum og mjög fljótt bæjarbíó hafi átt frumkvæði og hugmyndina að stjörnunni það sé því þeirra að svara fyrir hana Páll Eyjólfsson sem rekur Bæjarbíó vildi ekki staðfesta við fréttastofu hvað

yrði um stjörnuna hann sagði að hún hefði verið fjarlægð tímabundið og endanlegrar niðurstöðu væri beðið alls ekki pínlegt það þykir mér ekki það er auðvitað bara áhugavert að Hollywood skuli vera að velta því fyrir

var allsráðandi í Útvarpshúsinu í Efstaleiti í dag á árlegri

fjölmargt þekkt tónlistarfólk steig á svið og spilaði í beinni útsendingu á meðan starfsfólk RÚV og gestir gæddu sér á piparkökum og heitu súkkulaði meðal þeirra sem komu fram var stórsveit Samúels með Möggu Stínu í fararbroddi

sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson verður með í

þriðja daginn í röð var Anton Sveinn McKee í miklu stuði á Evrópumótinu í tuttugu og fimm metra laug í Anton Sveinn hefur sett met nánast í hverju sundi riðlakeppni heimsmeistaramóts kvenna í handbolta kláraðist í dag heims og Evrópumeistararnir áttu á hætta að falla úr leik og Valdís Þóra Jónsdóttir stendur vel að vígi að halda sæti sínu á Evrópumótaröðinni í golfi þetta og fleira í íþróttum á eftir formaður Dómarafélagsins segir stuðning pólskra stjórnvalda við málstað Íslands í Landsréttarmálinu vera áhyggjuefni það viti ekki á gott þegar stjórnmálaflokkar sem tala gegn mannréttindum og sjálfstæði dómstóla telji sig vera á sama báti og Ísland lögreglan þurfti að bjarga frá ásókn fjölmiðla þegar hún kom á loftslagsráðstefnu Sameinuðu

þjóðanna í dag tók þátt í ungmenna í Madríd fræða þarf börn og unglinga betur um alvarleika stafrænna kynferðisbrota að mati saksóknara þolendur veigri sér oft við því að leita til lögreglu hlemmur verður bíllaust svæði en gangandi og hjólandi vegfarendur fá margfalt meira pláss samkvæmt tillögum að breyttu deiliskipulagi stjarna Björgvins Halldórssonar fyrir framan Bæjarbíó í Hafnarfirði

hefur verið fjarlægð Hollywood komst á snoðir um

bæjarins og var ekki skemmt við segjum þetta gott af sjónvarpsfréttum í dag flytjum ykkur áfram nýjar fréttir á punktur is og í útvarpi